Aine <hesitation> kosimare nevait osa mikuna mikupaom mikuan oupat. Nanga pia kepiroit nanga kakairan nimpu <noise> pan imait niom nasit nion nua, nion nasit. Opiai e, opia nasit niapan oupit era'i opian nano ai? Kakara pairan dengian ira, osoniap onio apan opitai no opian nano nasit no e. Opia, u pep pat nasit kakasi pairan nin niaui nanga nasit. Eran nova manin makasin miku pauoim nanga ainemin, a apaun deuman nimun <coughs> culture mi nimubait era. Aus opot no evan noan novan uni omait uneke pan omait. Aus unat mine kom karupai motoi uinipan oupibait sonaman osit e era novan mikuna mikupau, mikuna oit no nin ne? Nai tua tan, nasin kerin oupat okoro taran nuapat nio ni ai. Okoron masupun, eram-eram apun niapanim doit, a mam Pangunai. Poke makasi mo nangako ma nione ait na no bcl naituat, cra mo nioevat monagako mara. Cra oit oniavat ne, tamakapat, obiot, naituat minekera nasit tamakan nioneait, poke makasi tunai, atamo, uruto, barero. Pata pata nia paoim doit era ma barero torinevait. Ma pongean mairava banako emait, evatop era ninda nia paone mait era kakait, no kun riva. Ma okoro taran eran ne ma niione vait. Ma nioe vaie ma avaio pa dova kere pokoi tan, atonanam. sikepeku kianoan ma pata patam dumare puevait. Ma toton avaiopa oro tan kemoi tauara puevait, oit ne pura puevait, mo apikaun kerin ten mo, suepum oin kkakarapairan tan. Siapa moino nanga tatai mara num puevap. Dake puemait oit moino siapa takonop pam makasi ne mo ponge oten aine min tanai nuni tau, era pata pata toka roan pura puevait atonan am. Neko dova asoe era naituat apikaun mo ton ten. Omain tatun nua pan tan motokoi, sikepeku kata pira koporio. Sue puemait mo apikan tan pongen ten, moi no ustoi avairan apan kekkeiom wan era naitoat misin ongo pat no keri-an niotai? Aus keke ne, nanga ko oin siapa opoeram ppepne mo nasit kerinen. Os ppura paip ppata pata tanim papauem, tanim papam kare pau vait, mavairan tuto oro tan kemevait. Kare pam ma pakuna ma torieva, era oini van oin tovoi mait era 'panguna' era apan nima onivan ne era ninda makasi onivam era 'pakunai' pakunai ukai maie ma pongean pura punoi mait mavai ran tauara oito pan bikioi mait, moino eivon natat sipien dake pairan, no omait avere pat pep tan desip pam sue puaim moino. No obiot tama kapat nia pam sue panoim. Tauara tam era, ision apaneke, ominom iision nanoa, omain era ponge poim. Pokepam keri punoim era, keri punoim tan omain toton ongo pam minekera nasin era keripum tamakap paon pura punoimait ma ne moino oit purevait, wa moino minekera nasit bovon oupano pet tama kaap punim, ona niop pam tan. Sueane mait. Kumit oran toton moira vairan. No tan natuat oit tan tutoi keri pune mait ne, no tan omain toton kapuan tan, kanga rippian kangaripam kauan, tuto tama kauam ne keri punemait. Ona iin oin kum kum pum tauara kotop poim. Mava tan suean poke nomait. Orose ma oro sisipuevait, no omait tovoven niapun tam. O auai deuman era tome piopen no na, ona nin ooin sepam, dake rake anemit aine tunan pau pan eran poke pam tan kuri takan omain toton tan. Oin tokaro pum daipoi ouan, apan omai pai poke ponem osat era, omain tan tamakasi. Kianuan moin devasi pairan tokaroan pura pueroit, moinoit evan isien, tatut era ma poka mare pipiom, moiran niva, sikepen, atonan maras era. Toka ropam ororio poieroit oinda daipol oupuim era, eran noa kere poko oupam ne pau nevait. Tokaro, kere poko oupam ne pau nevait. Tokaro, bira poi. Oin tan oit pura puevait, unat tan mineko control pueroit tan. Mine tan unatom no tatut pura popen. Osan manin evan nau o dumakon makasi kos mmare oait oit makasi. Tepen, apan katen tamakan deumanuan ura puem roit kiapum niakot moava tamakasi koi pura poiem roit, kakkaii ppa, tamakai makasi pura paem roit tan. Totonasin, moirau mairau. Oro rio os tanai nim pune roit tan oro rio evai. Nimu nanoa oit, keke paoim roit, mine tan unatom nim pupe ai mineko. Tatut no apan koro papan dake no, eram deuman taro pe, osan oit tapo namai evait avangan aisi tan mine kom nimpu noi tan. Tatuan ukan avere tapo ne nimun siun. koitapai tan nimun. Tatut no mani pan, mava eram tuto puroim mait eran deuman tarasi tarasi pura punomait. Ma ne oit tovoi mait, mine kana moko oro isian na mine, mava kana moko isi evait isi pam oit pure vait, totut mine dokotop pian, ma ne kana mokot moiran mairan isi evait. Tokaro era uka puemait era oit keke noit mait, devasipairan oit keke oimait mine kapupeai mine, no diki rikit nasit pep aus moino na? Kumit boxisitom mone puai, eram devasi pat plane puro nemait kakasi pairan oupam oin usimuan. Ma ne ma tatut dova tama kai makasi ukumait era mine tana pen oro tatatu puperoit. Oin kopa kapai ran ion bra nia punoim roit, oin nait devasi pai ran ami nanoim era oin devasi pairan tau map pipam ne osa puroimait. Apan omai pai. Moino kopa kapai ran nita moinom oro tatu puaai. Katen tan tatun pura nap noit aus osirop mam bira puieroit ai. Manap tatun apan oirap pipaoim, mo tanau oro de vasin kare pavoi. No apan kana ppari pat omain sian pura pune mait. Aine mini van no tan oro pura pune mait. Aine mini van no tan oro pura pait mait. Aine mini van o tan oro pura patam mavait eram sinkeroit nia panoimit era, aro mara oin evatop osa pura patam mavait eram sinkeroit nia panoimit era, aro mara oin evatop osa pura patam mavait eram sinkeroit nia panoimit era kere poko neait, toton sueane mait. Sueanum roit eran moino tan oit puna puevait, mine tan unatom, asatanai tatut nata pai dumarei pauaip. Dumare pauaie, mara okoai tanau pep, deuman tama kapan kos mare pauim roit, ma nat omain nonosipan osa hard puneroit. Oiran sick namaip pam tau man ouan ma tara punoim roit evatop osa pan tau man apanek tapo ne, mava nama repioi mait, namare pipam ne era koton ai. Na devasi poitom kakasit namare pioi maie, eram manituan bira pian niomah no nasit osirop uam kopi kopi nimuan ai. No eram nasit utuai rake manap aine osa nim pue nane ko. Manap moava era oro rio tatun ustoiran, opo na us toi tepen omain kos make poi, e opon manap no. Evan maka sunuan, avai evan nau o tamarako paoim, no tatun no aine min bira pavoi, apan avere pan apaun nuan nim pue ne. Aine apaun avere pan tamarako paoiem. Nanoan makasi devasi pairan makasi toan. Mo tan apikaun kos mare aven mangi nioim moino asples pa. Manap era era deuman, tatun osa makasi nuni emait. Mam avaio pa oinoan tan oro tokoan mangi nip puie. Osan omain tepen apan oun, tepen eram ounoi emait. No tan tatutun ai neko orosan torerean ne no oit kosi mare nevait, kaperako oinia ppa o evan tan. Neken kere pokoan tan. Aine min no moton dova kere pokon namaion ou pavoim era manin apaun aine min tau osa nim puie. Os nim puie maran side nau o kapenako maran side manipam. Era no kakau side no mani biai bira pipun nem aine min, tamakan wan deuman eran tan, manin apaun opian apaun, deuman no tan. Aine o tatun purane mait no biatai tovom. Eram omain osi rop nepitap paum ai, osa makasi, oit makasi totoen moava tan, oit nepue neko tan moa van numakon, moavan culture, moavan kastom, an torero, apan eram torero omait mo puronem. Neko tan. No tan nekera nasitoi omain tan neko pia torerep pian. Kekera nasit noan tan no tan nasit nim pue. Manap apan nesia oirat tasirakopam niko era ai tauran apan dam era biai nimuan neko tan katevisi nimuan niekera evan nauo aven nekera kakarapat take dakerakena tan neken aven o ominom ominom katenanova oin oin makotan makot katet besiatare makotat nova ma am ominom besian de makotannuan maram doi osia manin ororiorevait osia kekeomait manap era paun manin kekeopen niaten ai katen paun tapun mira. Ainemin kerepoko paunuam makasi ukan oh unapipavoiem apikaun maitapoven apikaun wam mama aus sukem mastan evan kosimareovait era monepiem makasi eh. iromara misin paupamisin tunan paut tuna eran nimpatait oin ainemi dongapipuratou nieko tunapaien evan mikuna purapavoi osia tamakan tan tamakapai oupoai. <noise> Domakun toton era mikupoip evatop no tatu osia makasi kosimarenevait osirop totom omain kekeopen ne tamaka averepan apan diki averepan apan biatai dakerake pupirait osian averepan omain apandam manipuemdoit kepamdoita oino apaipauie avaiopa manap oit aniemin Tuton tuton irom oit kerepoait mineko tan manit tuan tan botipuinem tan oro kauan dan tan toton tanavari pep na no oin da motonuan ora purapam nimpuai ai eh, piatai makasi. Tamakai koiovait era amuaim tamakai koiaunem <noise> manin o tamakan tamakapan deumanoan kosmare pa omain apan kosimareit keke orait opon da puromait mava averepan tanan averepai ukapuieva oman averepai ukapemdoit da kekeon moi paupairan manin no oro keroien eran nuan kerunuapan oran omanuam niapuiem wan tan osia os tanai kapinapau mosi puaim mava wuan apan eram uap ororior biran iromara oirapan deumare ore utupuan makasian ne omain apan ouem ainemin naken ukanuan deumanuan aus makasi kekeomit eh tepen omain ne mikuna nimpavoi era mai os osia makasi kosimain pai nemin devasipairan bara nimpait kakasipairan oit mo onivan tanairan kapenako matano evatop mara ongotopamit Akan poin da mikupauam kerokeropariot osia ouputam eh, manap omain osia kosimareovait ainemin omain puran uruan apan dopai evatop uraurat nan tatane anume avere petanu oh oro kaupinuapan devasipat suan tan kakasit ukapumet mikuna mikope mikuna puremait utui ai, nangaken namainuan tan eram uruan namiomdoit ainemi uruan namioum anu natut puranem apan siai devasipairan nimpoieroit era sin nimpureroit na nanga pokatuat aus puranimaip kakairan nimpum ninam paurait evan ne kekeomit erupat evan ne tamakapan averepan kosimarepa aus ne nanga koin tamakasi uaim doit osia apan omaip pai omia ai apan omoip pai no aine pat siapuin kosi mare torioi Era erakoporio osia wuam birapipauam oit purapurai ainemin iromara na moino avaiopun nasinuan nesivai nasin mo tauarapuai oin. Koitave makasi nimpum mane o omain oirat pioim ainemin nekera era manit tunat makipai moi nimpunoi eren neko evon eren mak motoi nimpuoi no sirapui niapunoim nimpep omain o mikupaum eren mutunovera oirapai utunovera makasi ne omain koismare poie eram nanda kakarapat eren omain nimuan osia motom purapapinuan ai no era deumatosin era omain apan birimatoi era apan kikiopen evatop mara nimpanitan bima tuton apau pait na no niapuaim mineko avaiopan osiato oh era omait paut nano apan okoripait ovot puranem ai Manap auai auain deumanuan nimpupia ai auai aus unat sosokari ninda purapupivait ere ausipan kunus purapupit unat tan moavat netan ne oirap piom ambat niopum matau nangavai tanai komapuram omoin apan kekeoram era era oit keke nen era oirat tamakat ne apan oirat tamakapat neram nia komapun moavat mamasipun mamasipuperam niera kerepoko isinomi osia mama sipipun osia katevisin mikum era omain mikupauam era omain oh ai deuman oh naten kosimareovait andoi dokotoi nimuoi mamino diku opotuan opai orororiovait oin keke nimpuai na oin eh keke nimpuai. Oi kekepuai os aus makasi nimpavoi na oh auai deumanoan Makasi nimpavoi deuman koitapanuan omain biatai kosmare pavera kekeom apaun deuman era mai osirot kitui nimpaivan omain apan mamino ororiovait oin apan kakaun oin potom ororiot ainemi ororiotupaie tapie era omait nenoven kavenakat no apan no era ninde deuman mikupaoime osia makapipatam dake namaion eram eram unat utunuapan deuman nioperapep ai Kakarapatom kakarap den tutun niopam eran nian kove niom era moava apan osirau apan mangini kosimareoven dake nepurai nangaken nen moa mampa aus niorevait kekeom ai manap ne oit purapurai moavan tan moton moavan kerepokon makasi omain oirapiopen or kerin maip mava opot puranemait or kavenaka or manin okoro keripaiet eram ma mairum puremap pep uruain ainemin keripape oin siapevait oin devasipairan oin oin uruain siepuapen oin suapevait oin pep manap oit kekoten otan manin tamakap pam nesia tan tamakoven no oh nesivan ouan purapapi manap dova ongaie onga makasi oro puri evat ne purut marasionoi eren kateran oromotopai karekare nopen Purum tepei birot okan ouon eram purut ma nimpoi erem purut ma, manap kakan o ukangera puren usa era era purun tappaie ominom purum no eram eram deiumanoam purun oit manap oirapai tutu katen puropen nuan, kateran tan motopai purun oh manipope eran nauo osia dopaum osia Ainemin apaunuan erakoporio <noise> devasin osia kariovait tai. Innauan omain kianunan niop pai apan dopavoi kakarapairan moino manin utunuapanda ko ohh okoro kirinuasin kenuan evan dam naikon dasin soan nioaie apan dopuai evatop no ai kikirin noke ai no nature moavan ne moavan apaun winipanoim moavan erun moavan moton manap aus makasi mosioropep ne omait moavat ouonem. Eran tamakat